اثاث اساسية من خلال انو افحص القطع و الأدوات و اتأكد من وجودها ايي- بعدين اقرأ الدليل لحتى افهم ترتيب الخطوات، و اي بعدين ابدأ بترتيب الهيكل الأساسي و اربط البراغي برفق و اتحقق من التوازن بأستخدام المستوى و اثبت الأجزاء الأساسية مثل الأرفف، و اتاكد من الثبات و الأمان اي اب من خلال من خلال اني اشد جميع البراغي جيدا.